Hillesin gur gugurda isa sunii ak in tumiet, gur sunii won birrian midafeeta kwanza lafan dagatia, haraka laf dagea, wo-won isit gamte ama won is nyanno feet won sun fa ama haraka dagea woishin sauti fa dagessa harakum laf dagea akusunenii won birrian uffirra dorga won biness chachareko fa duffe irr tataay fa gursunii uffira dorgaay.